ඔබේ සිහින නිවාඩුව ගැන මට කියපු හැටි මතකද? ඔබ <hesitation> ඇමරිකාවට යන්න <hesitation> ගොඩාක් ආසාවෙන් හිටියා කියලා. විශේෂෙන්ම නයගරා ඇල්ල බලන්න යන්න. ඉතින් <hesitation> ගියපු දවසේ <hesitation> මට මතකයි කිව්වා <hesitation> කොච්චර ඔබ ඒක දැකලා <hesitation> පුදුමයට පත් වුණාද කියල එච්චර ලස්සන <hesitation> දිය ඇල්ලක් තියෙනවද <hesitation> එහෙම දෙයක් වෙන්න පුලුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔබ කිව්වා ඔබ <hesitation> ඒ බෝට්ටුවෙන් <hesitation> නැගලා කොහොමද <hesitation> යද්දී <hesitation> වතුර ඇඟට වැටෙද්දී <hesitation> දැනුණ හැඟීම. ඔබ කෑ ගහලා ඒ සතුට <hesitation> පිට කරපු හැටි <hesitation> මට කිව්වා අද වගේ මතකයි. ඔබේ <hesitation> පවුලේ අයත් <hesitation> ඔබේ මිතුරනුත් සමඟ <hesitation> ඔබ එදා ඒ කාලය සතුටෙන් ගෙවපු හැටි මට විස්තර කළා. ඉතින් <hesitation> ඒකට ගිහිල්ලා <hesitation> ඒ <hesitation> වටේම ඒ <hesitation> ඇල්ල වටේටම ගිහිල්ල <hesitation> ඊට පස්සේ ඒ <hesitation> වටපිටාවේ පින්තූර අරගෙන <hesitation> වීඩියෝ අරගෙන <hesitation> ඔබ මටත් ගෙනල්ල ඇත්තටම <hesitation> පෙන්නුව මතකයි. ඒව ඇත්තටම දැක්කහම මටත් <hesitation> ආස හිතුණා. මටත් පුදුම හිතුණා <hesitation> ඒ කොච්චර ලස්සන අත්දැකීමක්ද කියලා. මමත් සතුටු වුණා ඔබ වගේම ඔබට ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්න පුළුවන් වුණ එක ගැන. ඉතින් ඔබේ සිහින නිවාඩුව ඒ විදියට ගෙවන්න ලැබුණ එක ගැන නම් <hesitation> මට ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි.